<hesitation> Karam-boangy haiko alongany anh, misy lay hoe tegna hoe voangy sia de voangy mandarinina de voangy ala de polmosy. _x000D_ De le tiako aminanjy io anh lay voangy sia, indrindrandrindra izy le mamy bi iny.